Petut nyu nepo sikeet apaipachinia amu cha kipetut netai achutun emoni, ko yapetut notok akure choronok, kopwani ke- kechenge amitwogik, achenge amitwogik acheng'e keki, makatyaat, korok, petut notok awendoti, kependi ak choronok chuk kepaipaitu koimen kong'ete asupuhi, ai chioni, korok apaipaitu akakeny ketumcho peek kepaipaitu ak choronok chuuk, akakeny ketumchoo peek, kope petut notok ne ne makiutyen amu ki pae kila kenyit ke- kepaipaitun amu petut notok.